जानवर मन पर परीक्षण नैतिक हवे काहे कि ओमन के सैंपल लेहे म बिना इंसान के नुकसान पहुचाये आसान होथे। लेकिन इंसान मन ल अपन नीचता ल पर नही करना चाही।